A na cha'na sine thu duraznu jan cha'na sine thu thusan thu thuatjini jan mandarina jan este thu papaya jan, thu este chu sandia jan, este nge nthi tuchjuin thuxi ngeya chana cha thunsa la yala <laughs> besiu cha'na jian thu uva ngesaa thu yala nthe sinthate ntha tjsi'o tse'e tha tsuse yaa tsigixi jan, chi ndaxi jan chi este cho thu chega tho jan, thi este thusan'io ujan thu thure jan, luka jan, thuka rune ese ese chunpandi ja.